भरोसा की बात आए तो, आदमी के किरदार पर बात आ जाती है। कोई सामान के लेन-देन की बात हो, तो क्या वह समय से वापिस करेगा या नहीं? भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अपने आदमी पर भरोसा करना बहुत आसान होता है।